Ät wina' ntze'pa't'ijna äj yo'te cuando't wäjä'äk, wina't syapu'näpya y tzakpa't jenä depende que tanto'ijna syapunäpya't intonce tejenä nämput nämputpa't primer vez, nampujtypya't primer jabon wa'ku puntu syuciada', ya por segunda vez nkojtapya't otra pasada de jabon entonce jet'ji'knha'at ntze'kowakpa ja'ku't nkojtayu nä' titya'p, kowajkosye'nhoj entonce nkowit'pa't ja'ku't ntokpä'u une yo'te, tza'moj yo'te titya'p, todo jejtzye't'ijna ntze'pa jabonh.